أكبر مشكلة هي تغير المناخ مثل ارتفاع درجا ت الحرارة يؤدي إلى ظواهر جوية متطرفة مثل الفيضانات والجفاف ويؤدي إلى تدهور البيئة، وهذا يؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وبي <hesitation> وتغيير المناخ كمان يؤثر على صحة الناس من خلال زيادة الأمراض والتأثيرات على الأمن الغذائي، النزوح والهجرة، نتيجة الفيضانات.